No-okpo, iii-yeifia, ni-ka-ami, ni-gboruzu, ami, okpo, iii-yeifia agu-yaa, awii-tie-yaa, no-okpo ana, ali-nam-mme, isom kie, neyi, bee, eze-ana mme, okpo, ali-idola, aki-iwi-enor, kie-ador, aeri-bi okpo-ame, ibu nor, ostornejie oh, bua-agu-yaa abi-yeifia, amem, aba, akwa ajor,-taa, abor-ostarnejie, aba-kwa, ajuun, ayaa, aki-yeifia, amem, abi iwir-ajor,-iyri-ibi, m-kor-omo, mme, nam-mi, ahaah ni-okpo, iyri-yeifia, agu, yaa, mme, okpo, ana, anuun, mme awa-ostornejie, aki-ijiji, agu-yaa, awa, ufuu, aki, ijiji ostornejie, ama, agu-yaa, ni-kor-mome, na-mi, ahaa-ni-ni okpo, iyri-yeifia agu-yaa, okpo, ana, ali-nam-mme gbraa, iyri-yeifia, iyee-yi, tiki-ri agu-aya, yeifia ana ali-na, okpehe erey-ru, awa yeifia, akie-ize-zee agu-mme, okpe, yaa, okpo, inna-ni, morga, morga-oh ka, buu ali yeifia-yaa, eyor, morga, yeifia, ana ali-na-mme, yeifia, ige-tie-ge-tie, yeifia, kuu, ba-stor, negre-epa iyin-yi, waa, okpo, adom, ni kaki, yooh, adom yooh, wooh ma, fiefia, kpem, akwa, ako-okpo ba-doom,-ni-kaki aki-yeifia. amme, isom, ni-iyri-bal, yaa, azi-ni-okpo, amemee-waa, ala-dor, mme, okpo, oh sri-paa, nom. ni-kor momme, nam-oni, aya, ni-ni okpo akie, yeifia, agu-yaa. mme, yeifia, ana, ali-na, mme okpehe ereg-iuu, na yeifia ama-ako, mme Aki-yeifia, an-mme, isom, ni-iyri,- ball, ko-kpo lo-lor, idola, kpem, ki-ko-huu, yeifia iyie-yi, aba-nor-ya, yeifia, oruu, alor, okpahe awa-ki, ali-na-kalea, ufuu, mme nom, yeifia oruu alor, okpeh ah, ki, ali-na-ka-tor-ostoinejie, ibue kalor, ostornejie, ottia-tar, eeh mme, akor, ostornejie, ottia-tie, amem, isom, kie-yaa azi-ni-okpo, ala jaa-haa nee, oro-ri, akor-yaa azi-ni okpo amen, aliy, aha-ttia-tan mme, oro-ri akinor, ostornrjie-yaa, okpo-katah, oh-no-oru, ala-wiefia, aki-ze-zee, agu-yaa mme, yiedia, amah, ali-na ali-na mme, yeifia, no-oru, alor, okpale aki, a no-oru, alor, okpehe, aki, no-oru, okwiafua, no-oru-ki, ce bah, klon-or klekle, kpem. ki-ke-huu, ko-huu, mme, akor, ce, yeifia, aklor-okpehe, kpa, waa bi-na <hesitation> ina, na kie, awor, na ni okpo, abi na-nor ihufiey, tor-tor, mme, akor, cei yerfia, aklor okpehe, yaa, akah, hah, ni, wa-bi, cei-okpo-okpo, aklor- okpehe, azi-ni, wa, klor okpehe-yaa, wah, kié-ze zee, eze-ana, ali-na nne, bool, yeifia, alori. iyri-bi areg-mme, yeifia, amem, nor-si, aklor-okpehe, kpem ahu-mme, okpo, ana, ali-si-namme, okpo, okor. si, kuu yor-iai-epa, izie-atta, kun, ku, eyie, amma, awo-okpo ana, aki, ko-oh, keni, fia, do-do, ofie, katah, nom bot, yeifia, okpehe, ana, ali-na-mme, yeifia, okpehe ala, lor, igboro.